സൈകില് തോകദമ് പില്ലല കൂസമ് ഉന്ക സരദ। അനന്ദന്ഗ കാനി കുമ്ഥ ബയമ് തോ കുദിന അനുബോഹമ്। ഉന്ക തന്ദ്രിഗ ലേഇദ തല്ലി ഗ നീനു ന പില്ലവദി കി സുരക്ശിതന്ഗ, ദഹേര്യന്ഗ അനന്ദന്ഗ സൈകില് രിദിന്ഗ് നേരേപിസ്ഥാന്। സരയന സൈകില് മ്പ് കഛേദമ്। പില്ലവദി ഏത്തു, ബരു, സരിപദേ സൈകില് നിതീസുകോ ഓവലി। പദ്രത കൂസമ് സൈകില് മോദത നേരേപ്ഥാന്।